Toh sohõ taya no araŋ na ay hã matekaŋ a hinfaano go da, a hinfaano a ga baa gumo guna da kwano no i ga kar, toh ni di kala da i na za'ka ka'ka kar yaŋo do, i ga kaarum kakoy beene, ka kar yaŋo te, da i kar noodin i ma sosorandi, i ma zumbu, i ma kaarum i ma ne i ma kar, da kar i ban i ma za neewo i ma sosorandi i ma kar, i ma ɲgay muraado te hay, a gonda muraadu boobo kaŋ a ga te taya din duwa. Toh ba hay'fo no ni ga ba ma kaarum da si ni se, ni di, ni si du ka muraado te. Zama sohõ ba barma no ni ga ba ma kaarum a boŋ toh ni di da manci ni na ceeci no, ka duwa ka kaarum ni si du ka kaarum ka koy beene zama ba ni na kungu za'ka a si koy ni se zama nango batama ga mooru. Amma da ni duwa barfoyaŋ mo limi no i ga pati, ka te ka bundu ize yaŋ haw-haw a ga ɲga no i ga kaarum ka'koy ɲgay barma boŋ ka ɲgay muraadu te. Guna ba tuuri ɲya no ni se funu wundo banda da sinda gali kaŋ ga kaaru da ni duwa ni kanda ka jeeri a ga ni ga kaarum ka'koy beene ka ni muraado te da ni na ni muraado te ni baŋ ma zumbu ma gaana ka ma ka'ka kaarum a boŋ ka zumbu ka'ka ganda. Toh ni di da ni sinda mo a sinda matekul kaŋ ni ga te kin muraado wadin kaarum ka te, a ma boori ni se. Zama nango koy yaŋ a ga dooru, a ga taabandi a ga dorandi.